Eléphant ôdy e kaofa miaraka efa volagniko talôhaka teo hoe éléphant miaraka am'tropy zany hoe le maroboe zare kaofa miaraka <noise> ny avantagen-jare magnan-jany malôha mamory ny fianakaviàgna magnan-jany afaka miaro le efa mareforefo ny mbôla zazajazany ny efa antitry ata angnivognivo akao de ny matanjaka am'sisiny miaro am'fahavalo ôhatra.